Ame ohandi longo onga o accountant mo campany yo namibia wildlife resort <hesitation> paife ngaha ndakalamo oule weedula dili nhatu eshi oo osheya okutameka pefimbo ndali ndimunafikola moshiputudilo shopombada mo windhoek shedina intenational university of management onga omwiihongi woo finance management oo ondakala ndina omukulukadi umwe ndimushi oo akala oo oo auditor okwa kala nee oauditor kwali koo ko company yoku yetuko leedila mo namibia oyo ya dikwitotor nee yee takamona oilonga ko nwr, opuwo ame efikulimwe odashakena naye ota pulange tati oo france oo oulipeni paife elihongo loye otali ende ngahelipi andimbulombwele kutya aaye ondamana eshi nee ndamana ofikola ngaha ondapumbwa omadeulo otwapumbwa okuya ngeno ngoo tukaninge tukaninge ngoo intenship kee company ngaho opo u graduate oule weemwedi dili hamano Ame noku meme oo nokupulange kutya aaye etelenge o- o- o- o cv yoye ohandi mutwalele o cv yange nokwiitulamo konima ngoo mutu yiivike ili itatu ile ili inhe lwaapo onda dengelwa takutiwa nandiye ndika tameke oilong onga nee o- o- omwiideuli woilonga aayo ngaho. petameko oshali ngoo shidjuu kashona shaashi oilonga yo u accountant oshinima shimwe hashipula omunhu uli wapyokoka momadilaadilo hano todulu oku kala lela toningi omapuko shaashi oshina omavalulo noinima ikwaao ihapu ihapu yoo oshima lela shina ouxwenge todulu okuninga nomapuko oto dulu okukanifa omilai yovanhu yo campany iya omashongo oo otwakala nee hatu ashakeneke okudja ngoo petameko penya ndee nomo nomokati munya otwe keenda ngoo hatu pyokoka handiya nawa ohokwe yotete yoinima ei kwali ndali ndahala okushiiva amwe mwene omunhu ndina ohokwe yokushiiva onda kala ndahala okushiiva kutya o- o eshi twalongwa kofikola osho ngoo shili lela muu mo- mo- mo- mongeshefa momwene ngeenge owayi koilonga mounyuni, mounyuni woilonga yoovene osho ngoo shiliko shoovene onda kala nee ndahala oku shishiiva momukalo uli ngaho onda kala unene ndahokwa Ndina ohokwe yoku shiiva ondahala oku kala ndashiiva kutya oshiima ohashilongwa ngahelipi aa- omafiku kamale otwa kala ngoo hatu catch up shaashi oshiima oshili ngoo ngaho kutya o- o intenship aayo okwali ashike ina oule wokafimbo keemwedi dishona eemwedi ashike dili hamanho odo ndapewa petameko nande nee oka- oka- okandjabi hako naana kwali kaxwepo omunhu owali ngoo tolidiinike ee konima yokafimbo nee ondekenda nee handi wile mohole nomudingonoko woilonga okudja ngoo komunghona oo nee ali omunghona wange efimbo olo omeme saima thinda okwali lela omunghona muwa tashiti nande omapukululo tekupukulula ote kupukulula meyukililo lili nawa oo ame kwaame ohandi mwiifana meme shaashi omukulukadi umwe ena onghedi iwa itomupewa vali tulatutu lunhe oo ondjabi oyakala ngoo yali ngaho omafiku hamale eemwedi hamano dapita oshiima inashikaenda ngoo vali nawa mee saima naye akatameka okutala tala pondje tamono oilonga pondje onda kadjako nee koshi yepangelo laye nenge letonatelo laye omutakumi otati o supervision ondakandja nee koshi yetalelo laye oko ngaho opo eshi yee akaya ngeno fyee tuye koshi yo- yo mutonateli umwe Oo efimbo olo ndatameka petameko ondali ashike o internal onga auditor to auditing iinima yomo company kutya ovanhu ovanhu ovena ongoo omatuvikilo oilongifwamo yomo campany iininima aishe ota iningwa tuu shelikwatelela keendjidikila aado datulwapo mo company petameko shaashi keshe pamwe ohapakala pena omakotamango o company nayo oina ekotamango layo nakeshe shimwe tashiningwamo oshina okuningwa shiikwatelela kekotamango olo latulwapo oo paife oilonga yoye okudidilika nee kutya aanhu aveshe aava noinima aishe tainingi ota iningwa ili meneni meni lomakotamango aa nenge leendjidikila edi datulwapo odo ngaha. Oo okwali oilonga imwe iwa shaashi ngenge uli munya nokuli ohashikupe nokuli netumba nounwa naashi tweende oo efimbo limwe oholipula nokuli toti kutya ove ohahende shaashi shima weya ponele weya okulonga ngaho onga auditor ovanhu ohavakala venghenako shaashi oveshi kutya omapuko keshe aningwa oto dulu okwaaholola nokwiinekelelwa nee oshinima aasho kutya shaashi onga auditor ouna kuu ohava niifwa ukale topopi oinima ili mondjila nande oto handje ehokololo ehokololo loye otalipopi oinima ili mondjila laahena nande oulingilingi washa opuwo meme eshi akaya ondaka tulwa nee ko department oyo finance omo ngaho hatu dealing noshimaliwa Hatu dealing omo tuna okulonga nee nomishangwa hokololo odo doimaliwa yo company kutya oimaliwa oya longifwa ngahelipi o- o- o- omutengenekwa wo comapany oya teelelika ile ili ngahelipi ovanhu ovena okukala vapumbwa ngahelipi ingapi yapumbiwa opo o comapany ikale yatwa ile yahanga elelakano layo olo hali kala latulwapo keshe petameko lodula oo ondatameka onga natango internal handi pewa eemwedi hamano komesho odo natango ndakala nee onga aike oo ndili koshi yo- yo- yo yoka yokatopolwa aako otaati neengeno o department ngeno okatopolwa ngoo koshitayi aike shomo shomo shomo finance onga o- o- omupuliko weedjo omushikuli ngoo nande okuli o- o- o- una ocustomer yayemo kwali nande okuli mo comapany oyali yeyamo ndee tainangala eshi yanangala pamwe oya djamo inaifuta nenge pamwe opena aavo vali valongifa oilongifomwa yo company ndee ina ifutwa soo ohovandengele nee tovapula kutya ovanhu oovo nava fute oimaliwa yavo nonaini ove tova tulilepo ngoo endjidikila efimbo limwe nokuli ngeenge otashinyengana tashi twalwa ngoo nee fiyo okee lawyer tova patululile ee case. Soo ilonga imwe ei ngaha konyala oyakala unene taiyii taitukumwe naashi ndadja kusho shinya shinya ndadja okwali o auditing eingaha paife ondeya onga omuu Omupuliko weendjo oo omutakumi tati auditor i mean otati o- o- odept collector oshakala nee shili ngaho kutya eshi nee hatupula eendjo odo ngaho oo onghalo hayo naana ipu efimbo limwe oto dengele custormer tomupula kutya oo mukwetu otwa hala oimaliwa yetu yonumba ifike aapa ngaha owali ooku owalongifa eekamba detu ndee inofuta nenge owa longifa eenduda detu ndee inofuta otwa teelela ufute oimaliwa ifike aapa outati ngaha aaye fyee otwa futa nale ita dulu vali okukufuta vali aaye ame ondafuta nale umwe nokuli nande omudengele ongodi iha kufapo umwe otuuhala totumu ee email ndee o email iha yaalulwa soo o omashongo amwe omunhu hoshakeneke ngenge tolongo uli monima ngaho uuwa washo oyowu uli apa kutya owafikama nenge ouli umwe womovanhu ovo hava havaa ovo hava kongo oimaliwa nenge hava vatele o company opo lela ifikifwe pandodo nenge ihage eshonekwa lavo olo kutya ovahala okukala vahanga ingapi modula aamo ngaho shaashi ohamukala mwatulilwapo etengeneko kutya ngeno momwedi omukale mwahanga oimaliwa ifike aapa eshi tamupula oimaliwa meendjo ngaho puleni eendjo dafika fiyo olwaapa ngaha iya soo moikando ihapuu Hasho naana shipu efimbo limwe otwiihange ino hanga eshoneko loye efimbo limwe welihanga ngoo nokuli fimbo limwe wamona shihapu shidulife pwaasho soo otwakala nee tuli ngaho moilonga aamo ngaho onga intern ndee fiyo otashiya ngoo nee ndee fiyo odula taipitipo tashiningi eedula mbali nafiyo omunhu topewa ngoo nee oilonga taikalele omo ndili fiyo onena osho shili ngoo neeshiwa shaashi paife omunhu nande oto ende topulwa takutiwa oholongo shike ohh ohoti ngoo ove o- o- o accountant ohashiya netumba netumba lelalela lela uwete kutya aapa ondafikama peni nondili ndafimana moshiwana o- o otokwashilipaleke ngaashi odula ei ngaha okwali twapewa olopota iwa kutya o campany yetu oyaninga oyuuyemo ili nawa oprofit omutakumi tati. okwali yaninga o profit ili nawa lelalela lela osha yela kutya oinima imwe ei oya xwaxwamekwa ngoo nande hafye atuke maala okutya aishike nafye otuna ngoo apa hatuu ndula opo tudule okuhanga eshoneko olo ngaho oshiima shimwe shiwa noxo okutya otuna ovaleli vawa ngee owatale ovo tave tutonatele onga ee supervisors nenge pamwe ovaleli ngoo nee ava vopombada filu filu filu filu oshima shiwa filu filu shoo osho uwete ngoo nee nomushamane umwe ekeyamo mokati penya oo akakala oye omutonateli wo- wo- wo department yetu oyo yo finance tate oo okwakala filu filu Elinawa shaashi nande owaya puye teku pukulula okwa etapo omalunduluko mahapu tashiti eshi tekupukulula ngaho oinima ohodipo una eshiivo liwa todulu okulilongifa nomonakwiiwa noto dulu oku- oku okupitifa eshiivo loye olo kuvakweni yoo opo velihonge mwaasho welihongo nande nee pamwe omunhu ino kakala mo campany ei uli paife yo nwr ndee tokaya ngoo nande okuimwe vali oo tashiti ouna eshiivo lihapu todulu kutambula kukufa olo tali kakala natango naana lili mouwa waakwinya tokaya vali natango o ame ohandi tyapula nenge ohandi kala ndapanda oilonga ei ndili ei fimbo limwe noo nokufaula inohala oku faula shaashi ngaashi mo- mo- mo mombelewa yetu omutuli ngaho omuna ashike ovanyasha ndiwete omunhu ou elimo akula pamwe okuna eedula omilongo nhatu na nhano ondiwete kutya oshiima fyee otulimo nee twahanga povanhu eli omulongo nanhano o katufi ashike ovanailonga ndee oshima tweshininga ngeno paife twafa ova ofamali tohala kutya omuna ohokwe notuli nawa lela tuu o- o- otuholafane nande ngeno otoningi oshinima penya ndee otonyengwa ohamulivatele nohamudulu okuhanga otageta yeni ei mwahala okufika kuyo momwedi oo ngaho oshiima shiwa filu filu shoo osho handi longo ngaho osho haiti kutya ohandilongo onga o accountant tangi unene